For the old people who have been chosen, the big people for them, they must teach their children to go to good school, good work.

Ceh hgui lun lok lok dei tah ceh lek hmeu nok an lun ai weik nah deh madik ceh

Lok anok nan arai weik laan, dut arai weik laan man aka, weik laan arai man abiu rak, weik laan arai man awit, weik laan arai man manok, manok plung lah. Nah nok elong hmeu eek nai

Lem aweng amai am amai wan rang rang lun nok lo' lo' ai, amai hngui, hngui lem rang amai

ek weik la'an dong luar lem ma' abin deh aa pelabi plok dong luar ma' lem masa noi aa nonoh dut keadaan aa keadaan cuaca sehingga lem lun am deh tahan dong luar

lem negala ek zaman nok nai akai ek lak kap padei hukum adat ek mei kap dong google ataupun mei kap lun ma kerja lem mahkamah ai

Kalau parab ek lak belajar papah dut lak belajar aro -aro bul-bul, bul suel, bul lei seluwan ngan kep lem siu hnai

Papah ek lak lek hmau nok ek parap emau i .hnong ek p enyel lun mral emau yh.kai ek lek deh emau yh ,dei ek lek lak ngatol deh emau yh.

Wayang ngan atol tv ngan nyen nok wei' laan ek, ek wei' laan nal wayang Korea. Hnong wayang Korea wei' pipi cerita deh, wei' pipi hmung kelualga deh.

Lun alam am amai wan nok nonoh nah.amai pelpat ngan sin nok nan nok lek amai ai dei tah amai parab

Mau, hnan taman eek wei la'an deh minot atoel lun deh lem deh ciek alam, lem deh ngan hnan taman deh lem deh ciek.

𝐶𝑎𝑟𝑎 𝑒'𝑒𝑘 𝑙𝑎' 𝑙e' ℎ𝑚𝑢𝑒𝑛 - ℎ𝑚𝑢𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑘 𝑝'𝑟𝑎𝑝 𝑛𝑎𝑛 𝑎'𝑟𝑎𝑖 𝑒'𝑚𝑢 𝑦𝑎ℎ 𝑛𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑎'𝑟𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟 𝑛'𝑔𝑢𝑖 𝑙𝑢𝑛 𝑛𝑜'𝑜𝑘 𝑙𝑎𝑘 𝑛𝑎𝑛 𝑎'𝑟𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 ℎ'𝑚𝑢𝑒𝑛 𝑛'𝑎𝑎ℎ, 𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑜'𝑡𝑎𝑘 𝑐𝑒ℎ 𝑎𝑟𝑟 𝑝'𝑟𝑎𝑝 � 𝑛'𝑔𝑢𝑖 𝑑𝑒ℎ 𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑎𝑛' 𝑐𝑒ℎ 𝑛𝑦𝑒𝑙 𝑎𝑛' 𝑐𝑒ℎ 𝑒𝑛'𝑡𝑢𝑛 𝑒'𝑚𝑢 𝑘𝑢' 𝑑𝑢𝑡 𝑒'𝑚𝑢 𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑛𝑜ℎ 𝑡𝑎𝑚 𝑙𝑎' 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑘𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑚 𝑙𝑎' 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 ℎ'𝑚𝑢𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑚 𝑙𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑖'.

Padei' on an ek mrai wan tuyang eek nok adiu erat eek. Eek madei deh wei wei arei dong lem aweeng luen am arai tok tok mluen. Mai kap Tuhan arai, mai kap gereja arai.

E’ek nei weik la’an dong luar hnung e’ek nei we’ik laan mei malan ngan et la’an e’ek endong hmak am arok nok on neh dung nnyeh

Lem aweeng alam am nnyen luen pahat nnoi. Masa nnoi wei lue' nnyen an lun hngui luen.

teknologi nok ek neu parap maceng weik lun ek ialah teknologi na teknologi mabat ma sakit hnung kai ek maet ai teknologi nok nai parap sembuh maet ek

anok sik la'an ek arok panet siu ai arok ek weik aheng ek mei pun mei mayak lun malan-malan weik arok arai pana

program radio sik weik la'an ek program radio lun nyanyi nyanyi hnung ek weik la'an nyel lun nyanyi nyanyi

Noknan nok am wei' ngan nan'si nan'si arai man noknan mee segera. Hnong mee noknah am loe' zat yeh am wei yeh. Loe' eet arai dapat akai arai dung dung man mee

Lem siu hnai, dengan teknologi mung-mung bayal anok ligit kad telima' dengan telepon mai ngan teknologi siu hnai paling senang sebelum nai.

Pelpat rah ek lem siu mah' tau, ek pelpat ek parap wan keja wei' ek parap mai sekolah si ek wei' la'an ai.

Kai eek lak lek lem ayok et ai, eek mai hngui lun nok et sawai ai, mai meton deh eek.

telepon bimbit eek parap terima lain, akai eek nan mat internet ngan akai lain am wei' ai hnung eek dong lem aweng kampong

Nok nan plabi plabeh lem papah dut gonah telepon lem siew nei ialah nok nan arei taot ialah papeh dut lun mei matai lemlun nan ro et ngen lun nyeh neh aa.. nok am weik gonah telepon

Eek pu un pu un mat telepon alam.eek mat telepon nokia

aa nok lem tang lunlem parap pu'un dagang lem nan nan ek ianah am alin weik lem lun nok wet barang mei lok seh mei lem kampung am nan weik am kereta pah am weik wet barang ianah kereta pelabi aa tosah am aa alin weik jadi arik lun wet barang mei lok seh

Noknan ek rahyat ianah yah anak-anak ek berjaya lem sekola deh alak keja ngan wei' supaya deh parap entol lun Taman hnan deh lem masa nok arai nai tau.

amai wan lun rah deh nah weik madik amai lem aweng amai arok amai arok sik anok pahat pahat lem aweng

Tempat nok lah nan ek wei' laan mai aa cuti ai yanah mai cuti aa aa Indonesia. Abin endeh abin neh si tempat nok am pernah ek nan ek mailah. Ko' ayo mai pulau Bali, aa supaya kos am tah rah eu' jadi am tah yah kos, am tah adiu, prah tah nan arai mai, lem si dei' siu' prap tah arai sing ngai.

Lem si aweng ------ parap enteu bantuan bantuan erat nah aweng ee aweng ra' untuk menolong lun nok lem kap aweng aweng adik

gonah teknologi yalah untuk supaya anak wei' lek blajal makin bel'ta', makin ileh, makin wei' lek lem siu hnai.

Lun nok mral alam dei, deh nah wei leq nyen aro sape'.Deh nah wei' leq maret menani nok maon dei

Biasa deuu nok an biasa amai mbeu yah nah padi, abin padi yah nah parab mrai wei brea parab nen panet-panet laak

Puun eek alam wei le' minot sungnou nok maon dei. Wei laan ek nyel deh emeu.

Noknan nok we’ik ngan berkhasiat noknan mak emm.. pe’ik ke’et, sup-sup , bik mmek neh dung nyeh

Cara arai manet ligit lem aaa cara lem bunga arai ai, yeh neh pi arai trima, yeh neh arai nhal dut, non bil on an arai bayar net net blin mesti neh on arai bayar laton, kei arai nan hutang kereta, hmak ka, mesti neh on arai bayar laton, sebelum arai pakai, ligit nok pel ahh arai bayar nok enkan, nok nan arai kah, keperluan keperluan nonoh dut arai pakai ligit arai nei

Sing adiu lem peik ngaii, lun kerajaan arok aweng amai noi, plabi weik yat amai.

Papah duet arai laeu hnan arai ia nah papah nok aroq deeh nah arai erat ciek deeh laeu arai sieng arai raa’. Nonoh tah tah arai laeu deeh luen wan arai sieng deeh luen mbraa

Lem lun luen nnoi, rah pelabi wei an lun aro' nnoi. Am yeh ko'duet lun nok maon dei.

Sawai eek Kai nyien ngan lun lo’. Wei yat arai, Wei erau erau arai .nong Lo Lo arai nyien pahat pahat.

Laot nok weik laan eek, eek weik laan mai em arok bisnes hnong eek nai lak jadi em bos hnou

Sekolah dong nan ek, eee wei' goro' deh, beltah disiplin deh, wei' anak-anak hnong wei' goro' madei'- madei' deh.

Lun alam am lun lek teknologi nnoi, breu nnoi lok nok wei lek lun

Teknologi si ‘ eek la’ wan yeh aroq wan eek a.. teknologi lem maq nai nan suis pakai telepon nnuong eek lepeng la’ duel mai matak eloe’

Plineu ngan pelabi wei' wan milau tak bongma ek mai malan mai hngui-hngui mai nyen-nyen hngui.

laot si' paling wei' la'an eek yalah emmwal abin emmwal yalah ceh parap emmwal lok na'an na'an noknan nok plabi wei' nak.

Aaa ..nok la'an ek ai, ianah supaya rai... aaa... aro' arai patau wei' aheng ianah man, cukup man anok nok aaa sehat nan arai sehat ai, aaa tambah eratnah breu, mesti arai mai aaa malan-malankah, mai siar-siarkah, supaya lemmuang arai wei' pana arai irat mai nyen cak-cak, bukan iah nyen aaa pelabi, kai arai nal lun arai hoo tak lun arai aaa masih muda parap tah arai mai n'nyen. Leunmral parap deh mai malan-malan.

Telepon pu’un sik e’ek met alem telepon Samsung telepon maon yeh am telepon nok neh weik am teh yeh pasal met alak line

Tapi sape' si wei' an nyel ai, sape' marang, sape' lun marang lo' lo'. Wei' taang yah.

dong erang ma' nan amai n'dong am weik um telepon abin signal yeh am papah weik erat nan amei n'dong

brieng blin, panet blin, eek bayal bil telepon eek mai Celcom ngai

Ek nai wei laan mat bul seluwan, mat bul gahon, mat kep adeu.nah duung nyah